<hesitation> chixi, na kaaso tia'a chixi naá, te laxi'yoso ɨ́ɨ́n ya'a naá te kajniso tia'a, te naá lakeeso chixi naá i'i ɨ́ɨ́n no'o chi aju, ñɨ, te kaaso. <noise> vetuka kaasoi lí, na kuu kuexii, na kalakuetiso i'i chinana naá, chinajɨ naá, ya'a naá, kulandu naá, te lujua kaxi kuetiso ye chixi naá, te lakeeso ɨ́ɨ́n traste naá te <hesitation> kukoso kaaso.